रूस माते अन्छन गर्मी रोवे, यहाँ ते कदी बस थंडासने मोसम, सियलान मोसम ते वारत रोवे यहाँ ते। कदी कदी तो खाड़का जमार दे तो अशी थंड लागे, चालीस दिग्री सेल्सियस, माइनसन चालीस दिग्री सेल्सियस पारो रोवे यहाँ थंड माँ। बसंत <hesitation> रितु है कि मार्च और माई माँ धिरधिर थंड कम होगे, बर्फ पिगला और पेड़ पोधा जरोई निला निला होना मन जाये। अल तें गर्मी में जून ती लगाएं, अगस्त तो गर्मी यहाँ अली छाटीस पड़े, तीस दिग्री सेल्सियस तो पारो जात रोवे। अल तें थुड़ो कावे तें सर्वधरित आवे, एर मा थंड़ी थंड़ी सियाली सियाली हवान चाल न मन जायें, पत्तीन पन न मन जायें, जराक ताप मां धिरधिर नीचु गिर न मन जायें, यहाँ अली मोसम जराक उपर नीच होने वालो छे।